Wutteeji guuloorɗi ndiyam ina keewi, ina ceerti. Goɗɗi nana toon ko- ko kilot tan e wutte ɓolo. Ɗum walata ma ko wuulaade taw a teddaani. Goɗɗi nana toon noon, ɗiin ko wutta tuuba, jokkondir. Ɗiin ko <hesitation> ngam so tawi a yoliima, mbaawa yaltude dow. Goɗɗi nana toon kadi, ɗiin ko njinorɗi. Ɗiin ne mbaɗi hay kooyɗe no liɗɗi ni caggal.